Argelia pegua reta kuareta jae omboyea reta jaeko jëgätuva jaeko äpo mediterraneo jare arabe pegua reta ndie jare jou retavi kuskus <hesitation> chonda jare mergueko jae jokua tipicono jaereta oiporuvi jokua omogëgätu vaera jaeko canela jare irü guirata mbae iroɨjavano jae ndie joureta